Mimene oknu mu mu deria oknu uvon a nu bu nyondo ikperuwte inumavi ukpangiovi nwayan oknu mu yaw ovu iva unway isai nu igben unway imo kwokom? Inakre iyin ararar nu mi venye unwuduno okunu uvo deri inim mu mene mekeny ewey mikru beden evalwo mibewese evalwo inwi omavakne omino wey mikru mamhine swo inum wo ujantodo muvon erul wo onuvo mahine inim ino nu enwane menekom mikme odianke? Imo me yaw inwine mengonado ekureriyo iyan odianke minwi kom? Oyini inu mahine uvay inimahine nu utan do yakotunu mu yaw nimahine muvo ya inimahine uvay inimahine omo uvay inimahine oyin esinu mobewa mimene oknu omarahnewo nu evulwo mobewa oknu omarahne wo nu evulwo obenodo woyo uyite owey nu ureremu uswein do oknu enyan uneken menu inunderia oyin ukar ominowey inimu imahinte nu uderite do bamu utom utan muhra mukwe mu hra nu duko do enime mahineseinun. Minwi monu abom uvay inimahine wo nu mu mahineseinumyo inu uder oku da mahnese do mu mon mam unyan egugun ovka inimu imoyo meyaw mam in ikoyvren wo mabreya mu venye ukakubaw iyonwor uvay inumahneka imo meta skulyo oyimo nu oweyna mo mahinese inimyo omahineseru inu ofien owerubo tomu ekweyono dukonma inimahine oyin inyo ominewey ominewey so ubonu wo uro tan inumahine nu iyaw inwikio ukien eweinu meta inim mahine edame ta benekpey eniasome swene ewey eru etonu inimahinedo mana me mahine inim meja mene ararar afruke ekruenyo meta de- e paper baw nevotam inimahine mova ya edeoweyor imovuka nina iyo iyin inwikio ovu nu mikiesinwu ekemeyneni inwi ekeny nanu eni abomeynaa ikpolo owey evon evulba eva mahine inum uvay inum mahinebaw eta oknu iyaw ikpoki mudaba imo enatuba enyan ikpoki krese me yaw ikpoki me yade Paper nu baw ego meta ubinu baw ego metayo meta de etadete ubina do inunu baw ederinuka omo oweynu otanu inu mahine unahine mi uderino mo ina oknu mo mahineseinuyo so inmanaeduko inumahine uvay inumahine inim owey mo va mase omo uvay inumahine osom oknu imene okunu ominency moderi inim nu oyime mene mukemay mikakoy ikpol ikpol ikpol, ikpol aswem omavahne iniro iseminero udemin nu muyanu omahine nu mova telema movo mene somose inun nu iyin inwikio nu abo mu aduwo uvay inum mahine oyin inum nu isom oknu inum owey ora mase uvay inimahine omo uvay inimahine oyin esi nu onino wey odian ojabokru udian te ma min nu uwol yin nu unyan inifo nu duv nanim nu uta wowo onyamu inwifo ubonu uvay inumahine ojan umahinete uwolejite do wo murere muswenka ujakebo marerebo odede oknu okron nvomkpo vom ungema inim riyimaduo munware mene oknu inim mu ufie. Movenye inwidwo uderi nu denya inimu umaswene tevic mu siene inumu uman teri ma onona inum mahure iwey in imnahne ina iwonia muvumiena nu ekeiny ewei nuvo masa avay inumahine omo ovay inun nchine oyin esinu mebwa ineme okun omahanhne no nu eval no mobewa okin uravahne evuluo obew do woyo uyite owey mu rere mu swenu okun enyan inueke moekotwina inim deria oyin ukar owey inin nu uma vandute no mente do baw nutantan onukre muhra muduko ude enime mahnese inim eta okru enyan ikpoki, inodabow imo enotubaw enyam ikpoki krese ikpolonen evon egiba eva mahine inin inmahine baw meta oknu ikpoki mo dabaw ijakabo urere bo odede moknu waru uvonkpo vom monyena ini ayi ma aduo aduo mimome met kmu fie okinu fiehne inimseneka mu va mahevi nwo mene inim nu ikpenba mene oyo bom uvay nu.